Faha dimy izen̈y amy nakà fahanoan̈a feky. Karàha ohatra hoe hes rantsan-tan̈ana dimy. <hesitation> Avy eo koa <hesitation> koa misy raha atao ohatra matetika dimy fo izen̈y ten̈a ilain̈a.